U suu, bueno, ja verdura ja kuun nu ntute chi este nu síii, silauitru, nu ntute kuun te in kuuni kivi, uu kivi, aja o hasta una kivi kanta naii ko jaa ya chi o ntíjiji koara yichr koa ku kuara, koo tiup, puntan ja yute naiipo te te inka verdora nomi este nani verru, verru yuach' este yua chi ii jo o sui kiui o kiui kuntee ja koo nu ntute te noni ngu ja uuu kiui te ja ni, ja ni somanr color a no tu koa color, nu ntuta color tuga a chi te aliantropi, jo este rabanito, yuachi ka joo ñaani yuga koo ka jao ñaami yuga kunteega te jo cilantro ja ntaa yua chi, chi tu karita pero jini jo xee kivi ja tu uu, uu ni iñu, uxa kivi pero verruchi uu ja unite ni yichi' ni, ni tu kuonn maa einka e juaje je yua chi kanta visi na ona kiui, uxi kiui chi nu ini lootsr, ini lootaa see plástico. Yua kou te yua nantoo chi este kantoga juaje yua te inka este brocoli a brocoli yua chi e kanta nuu kanee ini refri, refrii yuka chi' kantaní vixi na unato kiui chi tu, tu tu kaso yochi chi brocoli yuga, son pedflor soni kaani kantato yuga koo ja verdetcr ja koo cilantlo, ku este verru, ko este inka verdura kui yuach ii. Xeeni kiui yuate tiuptuku suka jinisa.